ପାଂଚ ମୈନୀଟ ରାମେ ମିଯାଖୀ ଆନେ କୀ କରୀ ଖାଈ ଭାଈର ଥା, ଜାପ ଭାଡା ରାମେ ପାଂଚ ମୈନୀଟ, ନୂମଂସେ ଦୀ ମିନୀଟ ରହୀ ଜୀଵା। କାମ ପହୀଂ ତୋ ଚଲେଵା ପହୀଂ ପଡିଯା ମ୍ଯାକୀ କୀ ସେ ପେଟ୍ଟା ଖରାପା ହାଓ କୀ ଲୋଗୋଂ ମର ଜାନତେ ହୋଂ, କିନ୍ଛୋ ପାଂଚୋ ମିନିଟ ପର ମ୍ଯାକୀ କରୀ ଖାଈଵା ପହୀଂ ପଡୀ ବାଓ।